डॉल्फिन एक बहुत चालाक और समझदार समुद्री जनावर ह्वे। यी जनावर की कुछ अनोखी विशेषताएँ ऐ छन, 1- उत्तम संचार प्रणाली: डॉल्फिन आपस में सिटी बजाके और अलग-अलग आवाज़ों से संचार करदां। हरेक डॉल्फिन की अपनी एक खास सिटी ह्वे, जैकि वो अपनी पहचान वास्ते इस्तेमाल करदी। 2 - सोना और तैरना एक साथ: डॉल्फिन आधा दिमाग सुलाके भी तैर सकदां। यी विशेषता उनरू निरंतर ऑक्सीजन लेण और खतरणी से बचण मा मदद करदी।